<hesitation> ikúnyà màaké nyo ówò nànyì lɔ màaké ú na jɔ̀ɔmi blù, ukleklenì ɖí kɔ bu ɖó ùfù, i ne ŋèà gbàa àni <hesitation> agbeɖì ùfù káyì ni kɔ bu una kà ɖí izi ùfù kòkòkò. ɔ̀bìjoùfù nì mèkèɖì ùfù plémú ká na jɔ̀ɔmi, <hesitation> kile ɖí mìnyè, àyíta yì mìnyè kɔ bu yizeà kɔbu wú jàkálì nyoà áɖì u na jɔ̀ɔmi <hesitation> amáníbo, àfà, aní àfabi àmánìbo ɛɖí na jɔ̀ɔmiblù amánìbo flòo únì tà nù ájɔɔmì tutu tu anikɛ́ à àfabi àmáníboò, nìlɔ ɖí nì ì fía ɔmi àfà nì amánìbo una kɔkɔ, una bɔùŋò, kile ɖí kɔ bu fúnú àfà lɔ kɔ busò gàlí nɔlɔ, kìnì káà una una una una jɔ̀ɔmi àfà nì gàlí nì bubo, bubo kayi káyí bubo wèe nùlu káà ibliìbo blɛ̀ɛ bubo abà so nɔ̀lɔ úni ɖí ikúnyà <hesitation> màa nàá sò oiyè alɛ kú èle wa úni ɖí àkpà mìnyè, àkpà mìnyè lɔ ká na jɔ̀ɔmi gbàa àni. úle ikúnyà màa nà nù ájɔɔmi blu plémú ánɔ̀gbè lèe ɖáàlɔ.